Ñy kolotsay an'Indy añy:-Rozy añe mifototsy aminy ñy filôzôfy noho ñy fivavaha ;manahaky anizao ñy finoan-drozy gny Bodisma, misy koa ñy fivavaha hafa manahaky ñy silamo ;misy koa ñy fomban-draza, soatoavy anañan-drozy, ñy fianakavia zay ;manahaky anizay koa ñy fety ankalazan-drozy azy añy, manany ñy fetin-drozy rozy ;misy ñy famokaran-drozy ñyraha kanto noho ñy literatiora.